हमारा पहाडका गौघरुन पाइन्या कुकुर खासै तसा बिमारित केन हुना, तबै लै कुकुरमा धेकिन्या खास स्वास्थका समस्या भुन्या कानका समस्या, तसोइ हड चिले हुन्या, उल्टी औन्या, आँखा पाक्द्या, रेबिज लाग्या इसा इसाइ हुन् ।